पोशाक के कुछ अलग अलग प्रकार ये प्रकार है। जैसे डेनिम, पॉलिएस्टर, कोसा, कॉटन, जॉर्जेट, रेयान, नायलॉन, वेलवेट। सभी के अलग अलग प्रकार होयल और अलग अलग काम में इस्तेमाल आयल।